Tsy de tena mankalaza fitsingerenan'ny andro naterahana loatra, tsy de hita loatra ny hamaritana hoe ohatry ny ahoana ny tonga lafatra fa tsaroana fotsiny hoe nisy andro nahaterahana teo amin'ny fiainana fa tsy de mpakalaza anazy matetika.